E mbal nika si kasi an, hod mbal jey wiki nan, hod mbal jey wiki nan da,. jey wiki nan do, to wiki de go, do an jit jita an, jey wiki nan da bo nan haki lo go,. do sot tere, ama do an diwe haki lo makoseba.